Chintu cha kwali tabia tabia yakwe mazingila yano yafumila yazazi yakwe itabia ziya wozi liyuli yakushu yakutuli ngaa ali na tabia alin tabia injipe pam- pamwao umsikivu pamuwao ngaya mnena viwa kuelewa papu tanda nakuishi ali uli yakum- yakumchuliali pamu ta je ali ni tabia njipe ngaya mwita alinu shilikiano napamtapa muwao vivyo vima kupeleka umanya wiali uwagusa kwanawe au laa maana kulia yali yanina yali ntabia njipe kumu wao fumu kumuwao kuyazazi yao ngaya nena vi yata kuelewa ngawa wati vi yata kuelewa chiche chintu cha kwanza nimanya tabia kuno wafumilia kuli uli mazingila yawe yaliuli yakalonda chi yakalonda chani yakachita chani mkazi siya wonzi zino zikao yakaombi kazi chi ngawa nantawaya papa umanya moja mbili tatu taku kaombe china- china- chinachi ngawafika papa ngota manyile vivyo utanguo mbechi tu chinina Chipindi cha nyuma bola kuliko nachikwele nalikweli likweneli chipindi cha nyuma yapelanga sana ngaya kunena we mwanito kusukuya papa ukouu uli moja mbili tatu yakuelewa lakini likweneli ngaya tiwe mwanito kusukuya papa atii ahh naya mamko uwa vanya chaa niya wo naye mpava manya chani utamanyi lechimwi nemwewino napela namkunda kulondoka kaishina yanga ya kukanya ukana ngaya kuomba vi ukala yakutita yapapa we mwanitu papo pasiningo ngawaya papa pe wenda yalosi papa wenda yalivi yata ngawaya papa wenda uko uu chila mwaka ya kufa chila mwaka yaku yakichita vi kusukuya kutia awe nemwi kuya lakini chipindi cha nyuma ngaya kunena vivyo uwelewa uwikala pasi uyuvwa yasevi ngaya kuland ngaati yanga kukuu apanu kuya ngayati kusu kwiya uk- ukala wikala pasi uyasikiliza lakini likweneli kusuku yasikiliza twino ali vino wangae nkola ali vivyo kwia vivyo kwele, ma- mahusiano yayana kwinya nyanyasika Asa mahusiano manaya chipindi kuuku mwituku maa ukuu kumwitu yanoyaka minikasa nayonsi msungu asinisa mani vwivwi nganata uwasakwa ngaya kumutwa aluku kule mwenyekiti aukwi ya mama mkwe au ya upande wa mosi yate awe mukola wina takosiela fandu mwana wino awina takoseya mahusia ani ngawaza zana muu- muumuzwa akunyanyasika mu mahusiano umshauri silem atile akapu ak- ak- akapuuze kwanza alole je ama <hesitation> itbabia ziizi zinowapela kungombela ama endela nasio au amataya ngaa akuendelea nazio umta wiikala ulonda maisha yako ngaa atiji rekebisha kuma wela manu wako utangdu sume lakini kuu maisha yako sana yaka kupande yaka upande sana kumwana we ya- yamwosi sio yamsungu muosi alini chipaumbele sana kuliko msungo